Ore so prang kuli ore <hesitation> oras ne te entu isei ngonto one kokone, tan ore time tera si koko ne masang mayante masang, tenu suka onde pangi ore tera oras ne to tu wone tomangura timey teno suka en onde rangkuli, rangkuli te ore <hesitation> oras ne to tuwone to <hesitation> mengura te ento rakel su pasar ente'e nu sukae te'en pangi ore <hesitation> mayuma to ngonto tera mu kung kami mu koko te masang, masang te tu wone. Ore gngonto <hesitation> oras ne to kumangase pangi muda ente'e to te'en to rakel tan ore ngonto kite mambili su pasar <hesitation> su pasar ore ngonto pei su kakas kangan alaen mangase na' kangan tu wone kangan ku mangase ganti daong, te kangan one tu pangi muda tan or ngonto si kami sangari ngonto ore, orasa to makaweng te'en to alaen mangase tu wone, tera ore ngonto tati alaen te masangke masangke tu wone